Tah janaj tziyaq re' meer je' kiro'ka nwula' han je' reh nkojom <noise> re' niq'ar qa han ke re'e wula tziyaq kiro'ka nwula' ntah janaj tziyaq je' je' tz'oo' tz'oo' niq'ar je'je' nkojom re'e janaj re' winaq re'e man b'ee ch'anlaq re' re' re'kiroo chikoj sa ritziyaaq <hesitation> man komesteer ta re' nakojom re' je' nkiq'ar la q'aq taqee' nakojom re' a la mood <noise> re'e nab'ee re'e rat raxwinaq mas kiroo y suq mas kiroo ke la nakojom galaan tziyaq